شايفه أن فعلا الحياه كل مابنكبر ما ما بتبقي صعبه وكل ما تفكيرنا بيكبر اكتر وكل ما بنحس أن احنا مسؤلياتتا كبرت وطريقه تفكيرها اتغيرت ف طبعا الحاجات دي بتأثر سلب علينا وبتاثر علي تفكيرنا مابقيناش بقي صغيرين زي الاول مل أفكارنا أن احنا ازاي نخرج واي نتبسط لا بقينا دلوقتي عندنا أوليات بقي عندنا طلبات واحتياجات ف ربنا يعينا